Ronono sôza ndraiky ronono avoanina azo sokajiana hoe tegna ronono satria zareo samy misy proteina aveke i element jiaby hita amin'ny ronono sasany reo hita aminazy avake samy samy afaka higiahan'ologno koa.